Kodi tati xiika ya'achi kodi tati jiaa kuja ka'ando ñaña ndi'i vilu ndi'i naaxeé nani ta ingati io in inti ka'ando correcamino io ya'ochi xiikati jiaa ndeku ingati tati io kueé xiika kodi naaka'antiundo ta ina kueé xiikati jiaa tiuku kodi tenuju io ja keé nundeékuti kodi kuunuti ja kujtitaja kee nuunti kodi na'axidi ndiaá jiaa iotiuku.